Aadilaaku, be kautal hore ummatoore mabbe. Ummatoore lesdi mai do hauti hoore masin, be wala wada ko handai ngam ta kuje fere vonna gongal mabbe. Ummatoore mai pat do mari aaadilaaku masin chaka mabbe masin.